وحد النهار <hesitation> وحد الطفل لقى وحد المفتاح اللي يقدر يفتح أي باب، إذن واش ديسيداو يديرو، ديسيداو ي- يروحو يفتحو <hesitation> باب تاع القصر باش يسرقو <hesitation> الذهب تاع الملك، بصح هاداك الملك كان دار حراس وكان مزوج مع وحده، أميره و <hesitation> خلاها في القصر بصح هي حزينه، بعد ذلك حبو يسلكوها من هداك القصر.